اه طبعا الفن بيحسن من المجتمع جدا ازاي أن هو بينمي فكر الإنسان وبيطوره وبيخليه أن هو يفكر بطريقة مختلفة أو أن هو يشوف الحاجات بزاوية مختلفة وبطريقة مختلفة فا طبعا بينمي المجتمع جدا لازم يكون المجتمع عنده وعي فني عشان يقدر أن هو يتقدم ويوصل لمراكز كويسة